أنا بفضل الحصول علي قدرة إني اقدر اغير الطقس ليش لأني بقدر اغير الطقس ، اخفض الحرارة امنع العواصف و الأعاصير ، بعتقد إني هذا يكون لأهمية وايد <hesitation> أهمية مهمة وايد كبيري لي البشر و نفع للبشرية عامة لكافة الناس مو إلي وحدي.